Kan ana ligid nadum baʼarrifannas ba asshaqalil fi dari al biju lesssiyaha haw biju bil-arrafu lesshaqalil judud fi dari, awwal shai baʼorim le da hubas aʼadatna, aʼadatna waamalabisna al bilbasuhan fi fi darna, wa shinu tiʼani allubas da kan libista aʼani inta mashi le shunu, mashi le tirhile walla mashi le shunu da awwal.